Ny filazàna an'ilay <inaudible> raha atao amin'ny teny gasy tonga dia tsy fantatro e. Fantatro fotsiny hoe ilay ambany an, misy an'ilay "semelles" ivelany. Dia <hesitation> avy eo misy an'ilay, eo amin'ilay "semelles "ivelany misy an'ilay "talon" an, mbola ilay "partie" aty ivelany ihany misy an'ilay "lacets" izany hoe ilay ohatran'ny tady kely famatorana an'ilay ilay kiraro. Dia ao anatiny mbola misy "semelles" koa. Ilay semelles anatiny indray an, miaro an'ilay tongotra mba tsy harary.